Remeal un pratu cona calidá dun restaurán ena casa precisa de muchus jeitus emportantis. Alo primeru, es hundamental gastal agredientis frescus i güenus, estu hazi la deferencia nel gustu i la testura del pratu. Aluegu, es emportanti tenel una güena loça i aperus de cozina, ya qu'estu pué ayual p'apreparal los engredientis de güena manera. Peru comu ei mentau, tenel un güen sabel dela cozina es nesseçariu. Una güena cozinera sabi comu mestural los agredientis, comu guisá-lus i comu apressentá-lus de horma atrativa. Encrussu nun pratu sencillu comu un chuletón pué sel queal esfarrungau enas manus duna pressona que no sabi de guisal.